Kua̱ sá ku̱nia xi ike xi jña̱ kútubane̱ ma sendá nda xíjña̱a̱ne̱ ma, xi ya̱a tu̱se̱ne̱ bíeñanee̱ xujmará ikie chátsjieanée̱, bíéñanée̱ a̱ngúa̱ xi ma'ene̱ xi ndá a̱nde ndá kjúénne̱ kua̱ tibíxtienra̱a nándá ya̱a tu̱se̱ bíeñánee̱ xi xi maene̱ kua̱ tjura̱ naxú tjura̱ne̱ tjura̱ jña̱ tjura̱ne̱ te̱ku̱a̱ tsijien ma ya̱a a̱nde ke tsjienkjúan ya̱a a̱ndé nchamajchanée̱ ke xi a̱nde ámajchanée̱ bicháñanée̱ ke mincha minchangi chajuñanée̱ ku̱ ngu chju̱ti̱ra̱ne̱ sá ngu jña̱ra̱ne̱, te̱ku̱a̱ minchiyáña, minchiyáñá ku̱ xi tsúra̱ ti̱ba̱ jkueya tsúra̱ mi̱e̱, te̱ku̱a̱ ke fáyaña ní'ñu̱ fayañanée̱, bichiñanée̱, bichiñanée̱. <noise> sá ku̱nia xi jña̱ aníba̱ ni̱síkuine̱ ngua̱ bé bétjaniña nítjane̱ ku̱ ku̱fájinña ngú chjo̱líjan xí chju̱ti̱ne̱ kua̱ kee xi chjánne̱ kee tsijien kjúánne̱ te̱ku̱a̱ mainda chju̱ti̱ba̱ne̱ te̱ku̱a̱ xi xi kámaindane̱ nútsjejiannée̱ banéjuannée̱, chátsjejuan tjába̱ra̱ne̱. Kua̱ ike minchiyániña tíba̱ jkueya minchiyaniñá kua̱ te̱ ku̱a̱te̱sin fayaa níñu̱ne̱ bichiniña ni̱síkui. Sa ku̱nia jña̱ xi ike jña̱, jña̱xkúíén tsúra̱ mi̱e̱ne̱ kua̱ ya̱a tu̱se̱ bíéñanée̱ ike benchijunñanée̱ benchijunñá sa kjiñána ngú kja̱'ndiene̱ benchijuan, te̱ku̱a̱ xi ya̱a a̱ndé kásendá nangibáne̱, bíxtien xújmará jña̱ba̱ne̱ xi ché sa fechú xi jin ni̱tjinne̱ kátju kátju xujmabáne̱ kua̱ te̱ku̱a̱ kee sá ya̱a chutsíjienra̱anée̱ sá nchatjujín ngu jó ngijñane kua̱ chjaníéjunra̱anee̱, kua̱ inda inda n=mijin xi yajñába̱ne̱ xi xi mijin yaj xi nchaijinya yajñába̱ne̱ kua̱ ndé ndá kjúánne̱ nga tjura̱ naxú tjura̱ne̱ te̱ku̱a̱ ndi ncha ndiba jñáa̱ba̱ nchandibané, te̱ku̱a̱ majcha jñáa̱ba̱ne̱ chan chjíjin jña̱ba̱ne̱ kua̱ bicháanée̱, te̱ ma ni̱síkuine̱ bétja bétjaniña nítja bétjaniñanée̱ sá ngu chju̱ti̱ kábésúnñá sá ngu ká kábéndáña sálsa̱ra̱ kua̱ nkjín nkjín jku̱ya, kjín, kjín béndá kjín kjín jku̱ya béndániña xí jña̱ba̱ sá ngu. Jngu nda chjúti̱ sá jngu ká káníkíxijínñá ku̱ mínúu̱ tsajmí xi ma chinieané kua̱ ke nkjín jku̱ya sendani xi jña̱ba̱ an ku̱a̱a xí jña̱ lákútubá xi lájchí kjúánbá xi ba jtsinée̱ xi ya̱a ká jtsinee̱ kua̱ ba̱jángi yanúu̱ tsúra̱ mi̱e̱ yakáféjannée̱ ike xi yaanée̱ ndé kámijin kama'e matjinrá naxú matjinrá te̱ku̱a̱ tjura̱ jña̱ te̱ku̱a̱ chjí jña̱ba̱ne̱ ma aní jña̱ba̱ te̱ku̱a̱ xi maaní jña̱ba̱ ma bicháanée̱ sa ngu indí mínúu̱ tibichinianée̱ béjinñanée̱ kua̱ ku̱a̱sin kée kúní mía̱ sá mínú xi tibichiniá béjián kua̱ ku̱a̱sínmáchjéo̱ xi jña̱ba̱ xi kuine̱.